Më pëlqen të këndoj sepse është një mënyrë e drejtpërdrejtë për të shprehur ndjenjat dhe për të treguar histori. Vuxhia është një instrument i fuqishëm, dhe të këndosh do të më bënte të ndihesha i lidhur me të tjerët përmes muzikës.